Karazagna akanjo ndraiky misy ery robo, et patalon-gno, de zipo de kazaky, et debardaira, slim jean, de misy tishirty, de patalogno de salopety et ensemble regny de combinaison.